जो से वोहोशिंग मशीन भी तो बहुत धोनो की मशीन है। तो तेंदे खोतुन ईसि देने डाली सर्राफ देना पेरे पानी देना पेरे टीबी खोतुन अपुई घरुंदो या तोस धुल जाओ। या जस आपुई पोडने रुझाने सराफ पानी आपुई या सब आपुई पोडनो कोरोन।